Takira hanka la kikta mwa mwa kasuwa masa kusuku zayer’chhay zayer chay <hesitation> tamaji traaji emdae array sura kugtamwa ga gam sudaa akwa rayuwa’ngae, kugta traaji ndu’ngae kugta ziyar’chae’ndu’ngnga traajin ga la ithawar mokona suka tulaa guda sudi iyaye mokona iyana toka dadan’ngae akwa adi akwo dunya guda sudi gaa traaji dar mug’traji dark o avigi akwa dambuwako amo’mwa kugta sudi ga traaji dar muk traji dar kadar la wula’ngae kug’laa jaajidar uvwi kum kaa tufu ko kuma uvivi kum kadar la wula’ngae dar tang gam’suda sosai akwa tdufa gay akwa rayuwa’ngae guda ngam suda sosai emdura kuda girta wulaji ara emdu ra kuda girta uwulaji aray tumuva’ kuma tuma eva maakir kuda girta wulaja’a muk tra kigla kig mwa lan ziyaara ala dar dar ta gadi sutda sosai mokona sulaa aji’ngae di kug’ta bana’china dar toro tuka kobo sur iyaa sura’kwa chagae kug kulli kug nadar darta dup’chin barka lagae kuma giraa guye gudang gadi sutda. Baying nugi kuma nakana sofofi emdura madia aray kug tra’jidar kugla wuladar kug killi kigkilli kugna laa ko near pindi kug nadir ko naira miya kug nadir darta dinga dipchin barkalagae darta nukana wanai ka taambiya barka chin’ngae kaka duri’ngae. Ton su taa chimba nigan adaaduway. Kuma emdu kanag amaana tow amaanaa dole gaa gaa kiyaye tik gaa jadi yadda kugtamwa tuka amana amana adu sunsharwae magdu nak amana kwa giyeke garochin amanan tuche sutdae koemdan nak aji ko emdan nak sulaa gaviyalan kokuma emdan nak konaa inja gavial lan kokuma emdan nak kana wanay gamundi sugale yakamata <hesitation> kartingae giraa ganye gaa chii ga mundi amanadan jayeke jada gamsuda, giye gudan’gam sutda tow.